لو كنتَ مضطرًا للعيش بجزيرة في الصحراء لمدة عام واحد، اذكر خمسة أشياء كنت ستأخذها معك؟ ولماذا؟ لو أعيش بجزيرة صحراوية سنة، بأخذ خيمة تظلّلني وتحمي من حر الشمس سكين قوية أحتاجها للذبح، الحطب، وأي شغلة للدفاع. وحافظة موية تكفيني فتره طويلة، لأن الموية هي الحياة أدوات إشعال نار ضرورية للطهي والتدفئة وضد الحيوانات. ومصحف يكون معي لأنّ فيه سكينة ووناسة بالوحدة